In naxu xati tu vaya, tuxitaniti ndida na kiti kuetiyi, ndida taxtinati nxu iyo daati- iyo daati iyo kuetiyi como tuxtinati te iyo wexeti, <hesitation> ndineni iyo nu kadi koñu iyo ndida tindoo ñu <noise>